toh me zga isi laa ibyi le kpoo adga aha dii me ya aguanye ngi ari gi wo la ebme ma gi wo la endga ma gi woo pulse it so ondu embe koko ama he lo la kpadga ogunanyi ahi lo ngi wo ma izi ibzi akla gi wo la mo egbag gi wo la mo ekpla mbo pyen gi wo la mago ahi do duka da la wo eshki ala la kpoo adga nya mbo akahe do mo baa baa adgaha gi wo la inu mb pyen ma de kpo ñaa adgaha sha mbo ewo ñaa aa sha baa e kpo adgaha nwo tsi ichki abyebye gi wo la abyebye ma. Klungu mbo awo ma gbagbashmo awo m eh tatabara mbo pyen awo m imgbi awo ma eeh aburuwa awoma ee abruwa awo ma ee akyu awo ma akhpo awo ma ahi lo duuka imgbi ambo duka ahi lo duka awo eshki abyebye nga mo zu ña la agbrenyi ambruwa he mo nga da moare la ndzeinu chuchku mbo mo lo dzu loo tkotko la toko latko ta tko moze la lu la ka ahi mbo pyen awo byebye abi ahi do awo eshki anwgen byebye akyen mbo mo zu ñaa awuru ahwin awo eshki ahi lo mbo duka me manta ambo anglinaa mbo pyen awo eshki ahi do ekperekpre ambo awo eshki ahi duuka awunu anva ambo pyen awo hi duuka chuku akahe awunu aura mbo pyen awunu ski ku ama lo shki ku, so abye abye dga aha e do ala ba me e zuu fi omba lo kenan